Fômba fandaminana entana mizekizeky ôhatra izy anaty armoir koa alanao zegny zare mizekizeky akeo io avy eo koa aholonognao tsiraikaraiky, izy miolona igny atrôtranao ilay isaky karazany patalogno miaraka aminah patalogno tiserty miaraka aminah tiserty semizy miaraka amin'ny semizy, izy avy eo koa atsofotranao koa ampifampitingitingininao amin'izey ,igny izy avy eo vita.